Laha gny hilimbaravara simba, fa anarany simba zay. Hilimbaravara zao raha sarotsy zao, ka tsy de manamboatsy loatsy zaho fa mivily vaovao aho, bakeo apotako azy fa mipetaky eo fa simba iny, la soloako azy raiky varavara iny, soloako azy raiky vaovao iny amizay gn'amy varavara iny eo. La amizay zaho avao ro mana lakileny, fa raiky fa simba iny, fa tsy atokisako sasy iny.